Yakshanba dam olish va kelgusi haftaga tayyorgarlik kuni sifatida qabul qilinadi. Bu kun ko'pchilik uchun oilaviy vaqt o'tkazish va o'z-o'zini tahlil qilish imkonini beradi. Yakshanba kuni tinchlanish, kitob o'qish va tabiatda sayr qilish haqida o'ylayman.